Qasa kananmantaqa yachakun phuyuta qhawarispa, qhawaykuyku antawaramanhinaqa qasanqa niyku pacha a chaymantapas wayrata wayramun a chiriyuqta wayramunhinaqa qasa wayraña nispa niyku.

Manaraq kayta qallarispaqa nuqa, wasiypi kasharqani, wasiypi kaspa qhawarimuni qhawarini kay imatataq kay qhichwa runamantachuhina parlaqakú nuqa atinitaq parlaytaqá chay chay nuqa imaynatachus parlani chayta uyarimunkuman, yacha yachachiymanpas nispsa nuqa kayta qhawaykamuni chayrayku kay tapukuykunatapas kay tapukuykunata nuqa kutichimushani.